Obunaabiire ndimuto kare, nkaba mbihaga ngu ndwire ngu- ngwire kandi ntarwire. Ntarenda kuza ahiishomero ebyo nkakiraga kubikora. <hesitation> baka batakwikirizaga kuguma muuka ahaakuba obumwe baka bakureebaga ntohuriire, bakareeba ngu waabiiha ninga obumwe bakareba gwogwire bakakureka.